Gne anzara asane zavakanto eo ame ame tenategna magnokany zany e mampiala voly voalohany de avao amzay, e zavakanto avao koa raha misy prôblema agnao de izy e tegnominao de mahafaky so- mahafaky alahelo, de zavakanto magnanatry de aveo zavakanto avao koa mampifankatia ohatry hoe misy hiram-pitiavany de izy mampifankatia.